عشان تسوي ساندويتش بسيط. أول شي تحتاج خبز، ويفضل الخبز الأبيض أو البلدي. بعدين حط شوية مايونيز أو كاتشب على الخبز، حسب الذوق، <hesitation> بعدها تحط شريحة من الجبن. <hesitation> لو حابة تضيف طعم ثاني، ممكن تضيف شريحة لحم مدخن، أو دجاج مشوي. بعدها تضيف شوية خسّ، أو طماطم، حسب ما تحب. إذا حبيت تضيف طعم حلو، ممكن تضيف شوية خيار مخلل. وتغلق الساندويتش، وتضغط عليه شوية عشان يثبت.